kudhel ni ghel beh laggititta nyi'e ni a naftirai beh maghel a laggita nyi'e ma a itta dutti ha nyi'e ko kusel to makili ha der sai a naftira ghel a itta kusel mai jeh maakili mai boh a wawan ma a lota nyi'e ma a wogga nyi'e ma beh maghel